Sa të komunikarjën zogat <hesitation> cingërrisjën dhe fushkullejën me njeri t’jetrin <hesitation> por ghuzarjën movimentet të kurmit sa të sinjalarjën determinati shurbise.